Ẹdọ oyeyi nẹ achẹ ohim ma ge la noo hum ọtu a, ọdanka ọchẹ doodu noo wẹ ọchẹ okẹngbẹn, noo wẹ ọchẹ nẹ ọwẹ kunu i kpaakpan, o ge hum ọtun. Bọtu ọdanka ọchẹ doodu noo la oyeyi okpaakpa, no ge kẹngbẹn, no i ya ọda obọbin, ẹla nu i hum ọtu nẹhi. Achẹ noo je ọkpa nẹhi noo i ga inọkpa, noo i ya ode aman ka ọda ọha noo ta abọ anchan, noo, noo, noo, noo, hẹ achẹ ejulugwun, ẹdọ oyeyi ẹgọma, ọchẹ doodu noo i la ẹdọ oyeyi ẹgọma a, ọchọma, ọchọma i hum ọtu nẹhi. O ke hum ọtu ng la ẹdọ oyeyi ẹgọma duu. Ẹdọ ẹgẹẹ nẹ ami a i la oyeyi kum lẹ a, ọdanka um ma ọchẹ doodu noo i ya ọda olọhi, ng ge tine ooya gbla ọchẹ ọma, aman abum ge tine ooya ọda obọbin ma, ng ge tine ooya gbla ẹdọ ọchẹ ọman. Ng ge tine ooya ọda obọbin ma ng ge ya gbla ọchẹ ọma n. Ọchẹ doodu noo i kẹngbẹn, no i la kpaakpa, noo i yuufi ọwọicho, noo i yuufi ọwọicho, noo i yuufi ọwọicho, noo i je ode ku ọchẹn. No, no no ọda doodu no ka nẹ ii kunu wẹ ii, nẹ ehee kunu wẹ ehee. O wẹ ọchẹ noo lẹ eyi ka ichẹ, no, no kwu okonu i fla abọn. Ẹla achẹ n baa bọ a i ge hum ọtun. Aman achẹ noo i la oyeyi okpakpakpakpakpa, nẹ ẹla nu he achẹ ọtu, no i saa, saa mla ọchẹ, noo ge je lẹ ẹdọ achẹ no man ma, ọma ge hum ọtu nẹhi. Ẹdọ oyeyi ẹgọma ge hum ọtu oola a. Eko doodu num ke, num ke jila mla ẹdọ, ẹdọ achẹ ẹgọma ng ge tine oonwu nma ẹga uwa. Chẹẹ ku ami abọhim koo yọi nwu nma ẹgiyuwa, chẹẹ kaam la ẹdọ oyeyi nẹ e yọ i la a.